Eeh ha wuro ɗoni ɓana min gonɗo Aɗamawa goɗɗo majjinan ceɗe ha nyalaɗe hakkunɗe nyamugo maako e' yaruki maago ɓe transport kasata ɗuɓu jego ni eeh kasata ɗiɓu jego